מענטשן וואס נעמען בילדער קענען דערציילן א מעשה דורך זייערע בילדער וואס זיי נעמען דורך ארויסברענגען א סיטואציע אין די בילדער. צום ביישפיל מ'ווייזט א- א קליין קינד וואקן אויף באן שינעס מט א בערעלע אין די הענט, ס'ברענגט ארויס א איינזאמקייט. אדער אויב די קינד האט אן אלטע קליידער ס'אזויווי א- מער א בילד פון די אלטע היים און ס'קען דערציילן א מעשה.